Wawiga waji angalawa marə dingə kurau nuwarugama di dabu kirau nuwaruya gəre yugudo waga wufaru jikəya ngiya dində shi rə dauyu habau yu-yuwasha mbaga yuwasha mbaga gətteu nau akəmai mbaga udənai ki ngə yawachama ashe natumagu shoran narəgəbai churanga naju doga mal naunnu chijan haga dogo gabau nakalliga do wall warigau chilm mbaga nakoi nafullaigga doga nalau njoliga na gabau mbaga wawai wanə wuttu yugo kurau nuwaruya gətten ma kiyan mago yal yuwashia kulu mbaga hallə kare kabugu kii nakəlegi mbədaiga do wutakagu wai boru nguru kulu njili ngə nmatu yoga wulu darchi garu mbaga hallə ngu makəlegi mbudaya num <noise> ngənayo alliyanga wushe kamiga wushe kaurire di nato di natal natubaya ago. Wal washi wasshiga walau mbaga kumani maga yafullai kuradanma mbaga wakko wukko maru wakko wawuja ga wawuja norə yo mungu dərango wanngə yukulagu mbudiga wajuga wahgudə yugo hallado ayishi wajoidu wukull kunum ndə wanai uga walanuə nga digre nanan-nan fowu yamdugu danjikəngə akulya duniya yugo di ayan gute kənum ga bama washarə kairə fu wacharə kairə dig a wallai mbaga wal wajai mbaga ngəru wujaguru chull du wajayolaijo naji wal wajaguru wulum num ngəhama alliga nga wulum ngə gol gəjaguru wulam ngə wanung di ndare gol gujagəru yo di fitinagu danma akulya do wal wajagara mbaga wajaguru wa kora mbaga hallə nacharə fitga dango nagudu gu fanrai dango halla walannuga gabau nufiu di ayan ganma akulyaga yugo gutte wama’a fadanga wacharga wal wuwacha mbaga mayi wal mataro turo kuru muta ujilingu ma kalli nga numaiyo. Yuwacha galn mbaga ma yuwacha maru faan chul ngu kune glassan akulalaija wataguru imaiga wushe wai mbaga hilili najuguniga glass nagəgəraiya imcuga hallado imeuyo nagagai ima gago hallado walannu nga pouwa nanə yumdə shiga di ayauganma akutiya walannu nga ayau yago migan jamai yajagu kadu mbaga wake gadanga a kunum kunum kunum yawuni taga ishe wal gəke amair gawalu mbaga naji wal wako tamaga migak yulu yol mbaga yaluga wake gadanga yal mbaga borguwai yajagu hayaru igagaiga dango lugu ngnaga wake gaduga yal marə yokogo kənigə yokogo kərənigə ga migau jamai ima hanai imanə daugo windiyaujaga ha ima yagagai kuradon yagagai yakai murchak do wol wumagərə kuru hama go kərəngəma yukoru kuba i kəlau yado nan nga nijagərə ngu yagai kurudon judo nau nga nanudo kumani maga migan ngə hayin migan ngu agai ma shi nagudu nau nachalniga yanawa naiyi yugo hallado walannu ya dango aidingə halla ngu nangani wakadə yugo dire hallaro walannu nga di ayan ganə ngundu-ngunduma akulya kura wawa jirabuga wawa jirabu kərəmu yay wamattuya nguga yugo hallado di yugo kurau nuwaruya yo ada wamaa furaiga wugattu. Wu kagu bəla yarwa yuro wukoi mbaga hara muta dumu wanungu yakula kərranga natalnai dairu hara ra adaga muaga hara ima nagəgərai agə borə kurawai ime wai ga gada ngasho nagəgərai lai marə naruni jirabuwa ilai yo mbaga hallado dango hunai wanaiga hunai ngu jurudo kanungu hinai ajuguniyo gan shamga wan shom waga nawugə kurau miya didingə hallanu hangani wakadu yago dingu hallara walannu uga dango fowu nalli dango di ayau ganma aku iyaga ga yugo kuren wama nguru chuya kuuunga wu faduwa wutuwa nashinga wushal mashir ngauga wu mbaga ma dishi nachara fan ima ngundu bədəga gərəb gərəb ga nasharga dauga wakəmai dango digau ai dingu wanu ashinuida wiyaja imar diyanma ma di habiyashiga washer fat a ngu ndu bədaga ai dingu nashi kairu babur ngau yo ima dingə hallari walarinu nga dire wamaijiu gan na hallayo. Akulya <noise> waji angalawaga migau jammai ishika ka kira ka kəra mbaga kəra yugo wan kala chubuga kəra yago wakaya imarə hallayo walannu nga di ima digəre halla ima kərəre wakayo digəre ayauganma akulya mbaga halla ima do waka yawuni wani naji kəra ima nyatalniga wani ndəga kənengu waji angalawa yoru halla ima wi yadəna yo wulu mbaga wi wulu galuyo walu yedəna ngana ngnayo yulu wanunu hiya har turu kəra mbaga yulu nga gaban yo niji chai ru ai digə wailan ngə danmara wawire damburu wanu wadaga waka kəraya mbaga yagənar yo ika kəraya ya di gəre ngundu yo digəre wamai nugan ngundu ngundu ngu duniya akula laiga migau jamai wanungu yashagə ka italga nga kərayo kərayo kərayo mbaga do vanindu yo di duniyama di gəre kərama walima di abi gan ma akulyaga mukanau migan nganai ngu hallayo mutal dannau du ika kəranu yugo hallado walannu nga ayau halla halla waji augalawa imar karaben wushaljayo. Wala mahammadiya naramiyanyo nda shoda aga kure dau waka waga wakarə wal wai akulalaiya ima jauro wamainu yugo hallaro walannu nga migau ngu wanu isheniga ka kara ka bəra yo hallayo waladan nga waladan fatiya ngu namatuan ju ngu yukulansho wuladau fatiya kəmani ala awudan ugurə bun yugo hagori ugu yawuaire wanində ga halla nan natalai ku kiren hugo ri ngu yawundaiga waju mbaga wakegangi re halla wau wanu madunta raima wan ka gu ngaa yuru ishaiiga dingagu ngna ngu gushalyo fadau tawal ai fadau samarə yarwaijo fadawan budu barrə so warə wa galgai tuni ndagudo wagalgar waru yugo wafaga gəre halla naji wau warə hallayo wakula agundu masifaa yaru dire atau walannu aga dango digree ayawanma akulya dango.